Nyiwa do hosa nyamdu be kine majum juddum sai wata ha hunduko. nyiwa towdum masin, tekkudum mardum sembe. dabbaji ladde hulan dum ngam manga masin.